Exa, le mìa gbɔ, netixa li, ede be exa tsã li, ede be xa, mì tenɛ, eli ɖe tete ameve dzi. Mì tena ɖea enɔna lɔbɔɔ nyina numa tɔgbi ɖe, mì tsɔ nɛ keŋ kplɔna anyigba ʋia ʋia ʋia ʋia, mì trɔ tena ɖea enɔnɔ kpokpoɖokpoe mì tsɔ kplɔna anyigba le xɔ me, akplɔ eteƒe vovovowo. Neti be xa, ne enu sẽna ŋu nɛ togbɔ be nenyi be eɖo ke me afiɖe ne edza kplɔ anyigba ya xa dza ekea, vɔa ya trɔ xe kplɔɛ togbɔ be fima eya kɔ ye ato. Alo nukui ɖewo le anyigbã netixa, ne egbe tso nu nɛ kpoa nu sẽna nu nɛ ya xa kplɔe, kpoa enana be gbɔwɔa ya kɔ, gbɔwoa ŋgba ya nɔ eɖi me o. Ede bayɛtɔa mì tenɛ, mì xe kplɔna exɔme, netixa mì xe kplɔna xɔxɔnu. Vɔa debayɛtɔa, mì trɔ tena yebe lɔbɔ tsã, blanɛ ye atsoe, debaya anɔ ŋti detia anɔ eŋti ya li gbakui, aha klpɔ enu togbɔ be gbɔwɔa ne bakɔ, nene mì zãna exawoa, nene mì zãnawoe kem. Ezãxa mì zã nɛ, zãxa le ameve dzi, zãxa ɖe lia, enyina numa tɔ ɖe wo. seŋlitɔ ɖe, einhĩ, eynina sẽŋlitɔ wo ɖe nɛ, vuna ya togbɔ be anyigbã ezã doa, me dze, be atsɔ exa gbalo anɔ anyigbã kplɔm ʋia ʋia ʋia ʋia o. Ekɔ le ameɖewo ŋti tsaƒe kɔ mele ameɖewo ŋti o, vɔa anyigbã dzi ŋtɔ kpoa ekɔ li, mìakpata mì ne nyi kɔ kpo mìagblɔ. Vɔa wo me kplɔna anyigbã le zã me o. Aƒi eɖe lia, enɔna gbe me, wo suna eya le egbe me, wo bla na ye tsã, ye tsã nyina zãxa. Zãxa gbemetɔ tsã li. Wo ŋena ye tsã, wo vu na ya, ya miɔ na ɖe nyina kose, kose ɖe. Ne wovu ya kakaaa, ameɖewo mɔ nu dze ŋti, wo ƒo nɛ, wo ƒonɛ ɖoɖe kakaka kpoa wo tro nɛ ɖo na be nɔna sesẽ ɖe kpoa wo sana ye tsã, mì ƒlena ye tsã, mì zãna ye tsã zãxa tɔgbi xe bɔ na ɖe ema ŋti be le zãxa ameve ye mì zãna.